निणय निर्धरण मतलब ततकाल जवाब देनों ये अपना। <hesitation> ग्यानन वाद बतानों इरो मतलब यो। नहीं रहा है कि अपना मौनती ग्यान देलों सोई रहा है ते। तरक <hesitation> संगतने समस्यान समधान। निकलेन वाद बतान रहा है कि हर बार अपनों सोई नहीं। रहा है सब ते तोड़ो कितरें सोची समझेन जवाब देनों। सक्ते रखना चाहिए हर बार जिए ग्यान सोई नहीं रहा है। ते कितरें <hesitation> ग्यानन बहुत नितार कराओनों। जोरिज़र रहा है।